Ijool iganul nafa yara fubik. Fubik, fo fucimé alé miin ajoow bon lékool imbi bo natintiiŋ lékool nang amusé naloob naŋa nasaféhul imba natinlotiiŋ tahé naŋa nakarang. Nang éli jamimé jakaraŋut mé, nuhajo hajo apali acé waan alobé nujoow uséén acé akaraŋi miin asafé aja aŋaar abaŋi; tumo tumo nabañulo nurogool po uñéroom gahiit gé, ho bégani miin awosuli bugool kahi yayé jilobé sén yayé.